Lam rwphuru rang exchange khlai khe nini thani rang kwrwngna bagwi local rang tongnai. Puila kaham deal manna bagwi online o rang swlaimani rang no naiwi naidi. Phiyaba phatarni rang manna bagwi <noise> jotoni slai kwlai lama wngkha bank rang swlaimani nokhong eba ATM. Airport tei hotel rokbo rang swlaiwi rwnai phiya bohrokni rang kwbang wngwi mano. Credit eba debit card bai phatarni rang rwna bagwi rang rwjakya khe bebohar khlaimani abo kaisa kwtal lama wngwi mano. Lamao rang <noise> swlainani yakni tonwui tamno hwnba bohrok touristrokno scam khlaiwi mano. Kwbangma cash tubuna bagwi kaisa kisa rang tubudi. Amchaini malkhung tei kisa kisa manwirokni bagwi kiching kiching bill tei rangchakrokno tonwi tongdi. Rang no jora jora khe kaham khe tonwi di rang ni belt o.